باش تبدل لومبا أول حاجه طفي تريسيتتي مالكونتور باش ميصرالكش صعقا و تمت بعيد الشر <hesitation> منبعد تمس اللومبا القديمه تفكها بالشويا و دورهاعكس عقارب الساعه حتى تخرج، تجيب المصباح الجديد و تحطو في المكان نتاعو مع عقارب الساعه حتى تثبته مليح و آخر حاجه تشغل الكهرباء باش تأكد أنو المصباح يخدم و يضوي مليح.